Gne <hesitation> famoaham-peo na gne baffle zashy, da fagnamafisa-peo izy io, da misy raha hoe alefagnao raha kidikidy avao izy io la fa ansofokinao aminazy agny gne fil a da alefanao izy, da ndre radio kidikidy avao da lasa mantanzaky be gne feo, sady midoboky be, gne mafy gne matanzaky